Akong’a kasi chumutatu. chumaine odeny kasi. chumatano somok kasi. alamis angwan kasi. chuma mut kasi. chumamos mut kasi nyo akong’a. chumapili mut kasi nyo odeny.